﻿I piɗɗi le furoi minu aƙan tem, minua peno shuran ƙuim, we shi ƙaƙƙo shoojemoi ƙam ti piccemoi? warjin - warji peneng minu yiijin ciinam minu adiji baɓɓngi kijimo. Minu a peno mandi we shi yiijin ƙa tem, baar aɗaani shi minda aɗaani aɗiji, minu a ɗin kijin wuciinam minu a shushi ta wuciinam. Aƙaam mandi fuɗi shi ne naƙƙo waanim she dai ƙen aɗi aɗiji waani. ke maa aɗuƙo kpadduƙo. Amma peneng cha nɗingina nshubi ta mandi wuciinai minua nabu yuwaan ayiiji nong pipeerom.